نحن نفضل التحكم بالماء لأن الماء هذا الذي جعل منه الله كل شيء حي، أما النار هذه أرى لها أضرارها أكثر مما لها منافع لنا، نحن البشر يوجد الكثير يعر- يستطيع الاستفادة منها لكن أضرارها فأعوذ بالله ربا فليحفظنا المولى عز وجل منها ومن شرها.